Alura la cerniera u la machinëtta cume la ciamuma nui al e al e ün afé ch'a së büta ën le giache, che al a due sedi al funs che al a due guide che fiche ënsema, pöi t'la tire sü e chila a va ëncastré tüte le maie ch'a fan part dë sta cerniera si fin a saré, pöle sarela u düvertela e la coza bela al e che ogni tant se t'ie büte ën po dë sira a z-ghìa ancura mei e a va bin